Këpucët, këpucët dhi tennis, scarpine, stivallunët, doposcì kur bie zbora i vumë mëno shkasjëm, këpucë të mbillme, këpucë të zbillme, sandulla, e kaq.